La jy ii wÿÿ exa: xa wÿ töö’ edse ‘nuu üü, i xa wÿÿ juu’ e dsa ó jmýý’, jötu xa wÿÿ e tɇɇ’ jö e dsa ó <hesitation> e dsa tóói’ ere kióó, la nɇ re lɇ ii xa wÿÿ.